La hitako fa samy masiaky hanareo ka noho izay azanony heky i latabatsy boribory ataontsika toy da izao minoma rano manitsy e, la samia mody antranony agny heky hamaray koa tohiza ny resaky.